<hesitation> no laati kaa fuu wayde ɗaanaade ɓuri wayde ñaande. Sabi so neɗɗo ñaamaayi ɗaanotaako so a ɗaanaaki du a a ñawan. So a ñaamaayi ne a maayan. <hesitation> Ko tawaa fu, ñaandu duu kaa hono mun walaa. <hesitation>